Mꞌaⁿ we nnom quiooꞌ na tiñecooꞌ ntyji ndoꞌ tiñecooꞌ ntyjii na nntꞌia chaxjeⁿ na tyochiꞌ, tyochiꞌ matseixmaⁿyoꞌ cwii quiooꞌ na tiñecooꞌ ntyjii na nntꞌiaya chiuuwaa na waayoꞌ, jndye na ntyjaayoꞌ sa̱a̱ mati mꞌaaⁿ catsuuso cantyja chiuuwaa na waa nacjooꞌyomꞌaaⁿꞌ ndoꞌ chiuuwaa na wjaatsco̱o̱ꞌñeyoꞌ joꞌ machꞌeenaꞌ na tiñecooꞌ ntyjii cantyja ꞌnaaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ tiñentꞌiayoꞌ.